बार बार ना पूछा कर भाई एक ही बार मां पूछ्या कर तु द्योखणू चि ना भाई कि मैं यमु काम छूं कनू। ऑफिसो काम मैं घौर मूं बैठी ते छूं कनू और अगर तु बार बार मेते सवाल मेते पूछणूं रौलु त भाई मैं काम कनके करोलु। म्येरु काम छूट जलु अर मेते ऑफिस बे लोग, म्येरू बॉस डांट सुणे द्योला। त अभि प्लीज यार थोड़ा सा दूर रौ। थोड़ा सा मेते काम कन्न द्ये भाई प्लीज तेका बाद जब काम पूरू व्हे जलु, त मैं त्योर हर सवाल कू जवाब दी द्योलु।